Los envernaerus son estruturas que premitin de cautival prantas en un ambienti controlau, tuviendu ventajas comu el protegel dela orilla en mirandu la temperatura, la lus, la umidá. Assín es que se puei tenel angunas verduras i frutas huera de temporá i cautival prantas folasteras. Güenu, i tamién las prantas provincias pos pueis tenel más rendimientu quandu la temporá propia dela pranta.